Jon nida dene daxhitaxi, kaxaku xakuanxhi xa'á, kanxhi xhitón no nrios, nguili kanxhi ninokuenxhi nó yunoté, ñadi iinxhi kue tidaño